Light blue hi tsui tian vanlam hoila apo. Po pisen amoe e meama. It's a very tranquil feeling. It conveys peace te. <hesitation> Ahaadam na. Relaxation te. Apo mut ahaa shit heita. Tian van te inila. It's all light blue mo. Ocean te ati. Sky and ocean ati nota. Amoe lutuk ta hei ama hea. Peaceful la. <hesitation> It creates a sense of openness and freedom mo. Misalin na hita hi aki nota. Design le branding ati yan. Calm le. <hesitation> Trust and trust. Denote na hindi hinkan mga health care ati hei. Tech industry ati po. Hospital sign ati po. Apo lutam ta. Soan. Ingi clarity le. Communication ati po. Ama hea. Associated. Associated lata. Ama hea. Uniform ati. <hesitation> At alerta. Soan. Serenity hea. Represent. Berina shita. Ni. Soan hea. Ama hea. Fresh hea. A fire. A runga hea. A fire. Mo. Te nuoma. Soan. Freshness le. Cleanliness ne. Te hean aini link. Ni. Soan.